بيت بسيط اوي بيتكون من دور او دورين بالكتير فيه حديقه بره فيها أشجار ، بيت الوانه هاديه جدا و الفرش اللي فيه برضو درجات الفرش اللي فيه هاديه جدا بتميل للأبيض لدرجه اللي يدخل البيت يحس انه قاعد في هدوء و سلام و طمأنينه و كدا.